Iho ete'e viluu vanguina este <hesitation> viluu ye'e, yama nguina tei ndiki yutuu xhikatu ndiki ñunuu viluu xhikati ndiku veruu, xhukatu viluu chikatuu choto ndukutu ndichetu chi atuu kidii viluu kukati chí chichi meni yuku ñe'e chichi ñetuu ñetuu yuku ne'e to'o ho onré yo'o yendava yeyo'o, onre kedava ñaña onre kendava koo iña'a viluu anju anju ni chichi ndonobaju a'a iho nikada chichi yaa'a este nda'a ñietuu yuku ñetuu ye'e chi onre onre dekuru, venrú ndakache ñuña te onré ndende cha'a ndono este bajuu ne'e iho tekure takonri chichi viluu tuu ndebaju na iho ye'í chetuu choto chetuu ndantoto venró xhikatu nduku tuu na'a ndukutu ye'e benró chí ayee viluu ndini kuin naduu naduku kununvaru comidaro chí noyeatuu ndate varo, comidaro chi ngutu vetuu comidaro ten njuina kuu viluu nuye atundevaru comidanro chí jutuu tavatu ketu joí, ñotavatuu he kachitu tuditaru kachituu ndejuina kuu viluu onré tun tatevaru comidaro chí chichi ndujutu chichi há ndojo tuu chichi ya'a onre atuu ndatevaru nditaru uu ndatevaru comida nrú che'etu, tenjuina kuu taka viluu lon chichi xhetu comindaró neni ye'e vanguina iho nderkani pero meni niye tativaru nagan meni atunju najan turu meni natevaru comidanro chaketu.